Jälki, ma piät ütlema, et egä vastus tulõ sääne, et olõnõs tujost. Aga tõtõstõ olõnõs tujost, kas sa tahat kaiaq kurva filmi vai säänest filmi, koh saat pall'o naardaq.